Toh ir wo day, cece day ir Zarma ciina ga, beelo no ir ga ne a se. Beelo mo haŋkaŋ go a ga cee hiŋka no a se. Cay din ra, a gonda ɲga rooba ize yaŋ kaŋ i ga daŋ, ka haw daŋ a ra ɲgay no a ga dira nda kala i ma te a se kambe ize hinka kuray kulu ni ma taamu i ma daŋ a se ɲga wani hayo ize fooyaŋ, ka daŋ a se ɲgay guuri-zey ga kaŋ da ni na taamu ɲgay no ga dira nda. Da manci ni na taamu no mo bo, ɲgway woo kay si kwanda nin naŋgu kulu bo zama manci haŋkaŋ ra i ga jii daŋ no bo balle i ma ne i ga jii daŋ a ra a ma kuubi, a ma konda nin ni mo day ni ga boŋo gaayi no, a sinda daŋji a sinda hayo kala day waŋkaŋ ga ni di daama ka daŋji daŋ da ni na taamu, ni gaabo no ni ga goy da ka dira nda da manci da ni fayda ni da ni fayda taamu yaŋ, a ma kay da ni na taamu a ma konda nin naŋkul kaŋ no kuma za ni ga goy da no ni ga dira, ni ga funsu no. Zama ɲgawo, a goy taabi no da manci ni ga taabi no, manci da manci ni ga taabi no ni si hin ka dira nda. a hayay zay kuma, a cayzai manci i beeri yaŋ no cee ikayna yaŋ no da ni ka taasi do da manci ni zumbu no ka candi, ni si hin ka dira nda zama a ga ni taa-bandi se.